टर्की देशाची संस्कृती म्ह्णल्यार गृहस्थ इतिहास परंपरा आनी आईचा प्रभावांची भर्सण। हाँगा, मश्जिदी आनी राजवाडे सारकिल्लि सोबित वास्तुकला असा। तसच कॉफी'ची संस्कृती असा।